هاذي الأسئلة اذا الواحد متفائل لو متشائم دايماً هو الجواب بيكون انه في النص. لأن التفاؤل أكثر من اللازم هو يخلي الواحد ما ينتبه حق الواقع، يكون مو واقعي. أما التشاؤم بعد نفس الشي، يعني الحياة هي مو أسود كامل لو أبيض كامل، الحياة هي رصاصية. فالواحد لازم يكون الشيين عشان يقدر يعيش أمم كشخص واعي وفاهم.